Ma olõ kuulnuq, et näütüses delfiiniq ommaq väega targaq eläjäq. Nä võivaq vaihõpääl tetäq esiki targõmbit asjo, ku inemiseq. Väega targaq eläjäq pidiq viil katsajalaq kah olõma.